जर्मनीत कुटुंब खुब महत्त्वाचो आनी थयिसर वेळेर असप आनी सारके नितळ व्यवस्थित असपक आदर करता। थयिसली मुखेल भाषा जर्मन। लोकप्रिय आहेरात सॉसेज आनी दुसरे खान येता। जर्मनी क्लासिकल संगीताकलागुन प्रसिद्ध आसा।